Alarbaare, kañun ne waɗanan kan hono yontere ndee heɓii hakkunde, so wari. Nden kaa mi miilotaako tan so wanaa mande yontere ndee timmata. Maa nde min <hesitation> njanngannoo Ɓur'aana ndee. Min mbiyataa na, <hesitation> so alarbaare kiikiiɗe mun mi njanngataa. Ndennon alkamisaare waran ɓeydoo hen janngataake, beete e kiikiiɗe fu.